Emere ezi turakunda eky'okubanza nka wiija muka owiitu oihireho emere kusha ndakunda obushere, obuushera tibukaaburaho, hariho n'empengyere tindamanya wawarazihuriireho empengyere ni nk'ebihimba n'ebicoori babiteekire hamwe so barabitogosa ti harimu buto ninga ki barabitogosa bise biboniire, hamu n'ekindi of course tihakaaburaho enyama, enyama muramanya ngu buri sande, sande n'ey'okurya enyama konka buriijo emere ya buriiijo ei turateeka muuka, emondi, ebihimba n'amatekyere, amatekyere oragamanya, amatekyere barageeta ni yarms Muzei wangye ebyo nibyo arakunda then hariho n'eshwiga na doodo, waaza kurya a meal at least habe hariho eshwiga na doodo kandi turyerimiire kubirima muuka nk'enyima y'enju hariho entabire nikwe turazeeta